Kɔ̄ la tri lukp itso la nnɛ na <hesitation> a dɔ̄ agā kɛ lo kɔ̄ a dɔ̄ tsa ɔsɔ̄ jijili nnɛ na, la tri ba bɔ kuma kunɔ dɔ̄ nza aga lo bɔ wɔ nyɛ kɔ̄ ɔ tri nnɛ, nkɔ̄ pɛ kuta kɔ̄ ɔɔ pɛ kutu kɛ wɔ yiwɔ nnɛ kunɔ an pɛ wɔ kuma an bɛ kukwe ɔsɔ̄ wɔ. An bɛ drɛ kukwee ɔsɛ wɔ an naa nsɔ̄ wɔ muna manyi ibɔ kutan kɔ̄ ɔ yiya kɔ̄ ɔ yiwɔ nnɛ wa <hesitation> ncoo agā blɛ kɔ̄ yiwɔ kunɔ yar kɔ̄ an pɛ wɔ kɔ̄ an bɛ kukwee ɔsɔ̄ wɔ kɔ̄ ava kɔ̄ a nini wɔ kɔ̄ nini, wɔ kɔ̄ an da nsɔ bɛ nnɛ. Nɔ kɛ npi agita nnɛ nkɔ̄ a risisa dɛ an ta agita. Kɛ̄ na, nkɔ̄ isa sɔ. Kɔ̄ a dzi dɛ iyi kɔ ajɛ na gā ita kɛna, nkɔ̄ ɔ pɛ kutu kɔ̄ wɔ yiwɔ bɛ kukwe ɔsɔ̄ wɔ nkpi agā ita ko isa sɔ, kɔ̄ ɔ ma agita jɛ kuwa kɔ̄ ɔ zarɔ, ma zarɔ, ɔ yɛrina ɔ zarɔ an cwe niwɔ kɛna, ɔ dɔ̄ zarɔ agita adi cwe niwɔ bɔ, ɔ zarɔ aga itɔ nisa-nisa icɛ kɔ̄ dɔ̄ kɔ a nɔ dzi kla bɛ a ninitɛ kɔ̄ wɔ dɔ̄ yiwɔ agita nnɛ bɛ na kɔ̄ wɔ ninoɔ bɛ kukwe nsɔ̄ wɔ a bɛ kɔ̄ abɛ cwe niwɔ, a cwe niwɔ ɔ na dɛɛ a cwe niwɔ, ɔ na a pɛ i wɔ agita bɔ, blɛ iwɔ pisɛ agita kɔ̄ iwɔ ma dɔ inɔ kɛna A dɔ̄ nkpi kɔ̄ dɔ̄ kunɔ agā ita anjɛ kunɔ wɔ kɔ̄ ɔ tri lukpɛ itsi wɔ nnɛ a pɛ wɔ n kuma kɔ̄ a ninoo kla, kɔ̄ ɔ ninoo a bɛ, a bɛ nnɛ yi ba? Abɛ sesi kaa tɛ an cɛnɛ aga ita kɔ̄ ɔ dɔɔ nnɛ bɔ gā kɔ̄ kunɔ anpɛ wɔ jijili nnɛ kɛna. Nkpi aga ita kɛ ɔn dɔɔ nnɛ kuma wɔ zɔrɔ inɔ lagbara muma, wɔ pa inɔ muna, wɔ dri nɔ muna nkɔ̄ a bɛ nkpi wɔ nkɔ̄ ɔ ninoo dɔ bɛ wɔ kpɛ zarɔ agā ita an bɛ kukwee ɔsɔ̄ wɔ wa. Ama ɔ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ ɔdɔ̄ paa a bɛ kɔ̄ ɔ ma kici kɔ̄ droo kunɔ an pɔɔ munɔ ana kla ɔsɔ̄ wɔ wa a ninoo ma an zɔrɔ da nsɔ wɔ. Ama ɔ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ a dɔ̄ agita ipɛrɛ, ipɛrɛ a bɛ kuskwe ɔsɛ wɔ wɔ droo inɔ muna, wɔ ma kici kɔ̄ ɔ pa muna an kplɔ ya wɔ, kuma an pɔɔ, nkɔ̄ a ninoo ɔ yiwɔ agā gɛ anini kɔ̄ ilwɔ ma agita dɔ bɛ da inɔ na, kuma an bɛ kukwe ɔsɔ̄ wɔ wa. Gā kɔ̄ kunɔ adɔ̄ nnɛ kɛna. Kunɔ a pɛ nyɛ bɔ nkɔ̄ ɔdɔ̄ dɔɔ agita nisa-nisa ɔ zɔrɔ inɔ lagbarana ɔ paa inɔ na <hesitation> ɔ dri nɔ nkpi wɔ na an pɔɔ sisɛrɛ nkɔ̄ a nɔɔ dzi kla kɔ̄ nini abɛ kukwe ɔsɔ̄ wɔ aninit tɛ iwɔ dɛ ma agā ita bɛ dɔ̄ inɔ na ga kɔ̄ kunɔ dɔ̄ zɔrɔ nnɛ kɛ na, kɔ̄ a dɔ̄ pɛ minyɛ nnɛ kɛna nka gbeede.